मिच्रोववे पुर मात् थन्गिखो सुबियु। मिच्रोववे पुर मिच्रोववे रदिअतिओन् खुर्को बहय्नैनु अदर्खो गुक्रि, दुन्गु एब सोन्ग्नु, एब सोन्ग्नु थकै बहय्नैनु जयु। भे गुहुव जग्र अदर् देनु रेनु पुर्को दुहम् खलमु। जयिनि जहोग् नै बिस्रो थर्तिन् लदु अरो दुन्ग् थन्ग् सोम्जिखिउ जयु। अदर्खो मुजन्ग्दे सुन्द्रि एब गुदुन्ग् खलमु। अन्जपुर्खो गुदुन्ग् खलम्नु बिको युस् खलम्नु हयु।